أول حاجة بنفرز الكتب أول حاجة وحسب اللون وحسب الذوق وحسب الحجم، وممكن نستخدم رفرف متعددة وصناديق شكلها حلو، عشان تكون مرتبة ونخلي الكتب اللي نجراها في مكان جريب ونوصلها بالساهل والكتب الجريتها و معنش نجراها مرة تاني نحطها من جوة.